Ekisumuruzyo, <hesitation> kika kyungula ekofiro. Wukakihamba, ekyenyinenyine ekikanakyungula ekofiro iwakitheka omwa kofiro omwa kyuna ekikabya omwa kofiro ekanyuma esya kofiro hakabya ihane ekyuna. Ekyuna ekyo kikabya ikine kolire ngekofiiro ngoko yinakolire neryo ghukahamba ekisumuruzyo iwa kyingirya omwa kyuna kirya ekiri omwa kofiro. Ghukabya wabiri kikingiryamo neryo iwa kinyolha okwa side eya malembe neryo ibwa aho kikalugirira ekofiro yaghu ngmukanathekayo omwa mugomboli mwa wuthi, wamabya imuwukanathekayomo omwa side eya malya, iwukinyolera okwa malembe. Wamabya imuwukanateka okwa malembe iwukinyolera okwa side eya mali. Neryo wukabya wabiri nyolh aneryo ekofiro esa embandi nguma iyalhwamo neryo aho iwabya eribya iwukathoka eriha mwo kofiro iwakolhaki, iwakingulha olhuyi neryo iwingira omwa nyumba, mwasingya.